<hesitation> ña jan ta to ná na- na na astoin xhinxhi ña kuan tona refri ka chí taxi nayó a nrua tu kastoin xhinxhi, adria konachia a nruguan taxhi noi, ña ño ini refrika dó ñajan nguan kain xhinxhi koa kona dakuanri di'a nona di'a tanajan va nguan dakuachí naña nona refri ján.